Beta perna bacukur di tampa gunting rambu to, beta perna, bacukur ini! Ada sementara gunting rambo ini gunting, gunting baru gunting sabala, sabala kapala! Seng lama beta pingsang! Beta pingsang, pingsang waktu itu karna beta ada saki to, beta ni kang ada saki, karna rambu panjang ini, jadi beta gunting rambu gunting rambu padahal rambu balong abis gunting, langsung pingsang, haa abis pingsang itu bangong! Langsung <hesitation> apa? Antua yang gunting beta rambu tu, dia bilang beta nyong e, ose ni balong maaakang? Sampe. Katong ada gunting rambo langsung ose pingsang, baru gunting rambu sadiki, tiba-tiba se pingsang lalu beta bilang par antua, tadi malam'ng to, beta kana anging seng bae, la beta demam, demam beta kira demam karna beta pung rambu ni akang panjang, padahal seng tau kanapa sampe beta demam? La maka nya beta pi gunting rambu di abang ini! Aa abis beta gunting rambu, beta pingsang tadi beta bangong, beta antua langsung lanjut gunting beta rambu, gunting gunting-seng lama selesai abis abis-gunting rambu antua. Ada pegang kaya model piso kaya model piso dapur, tapi antua kas maso silet antua pata silet jadi dua, antua kas maso akang di dalam piso itu, lalu antua cukur beta pung anayeye, anayeye ini kalo seng sala biasa dong bilang itu jambang aa antua cukur <noise> abis, antua cukur beta bilang kasi garis sadiki e, kasi garis lis di akang kapala ni, la antua bilang mau biking lis kaya aapa? La beta bilang sabarang dari om saaja yang penting akang bagus la e antua biking antua biking, beta lia kaya nya masih kurang kaapa, harus tamba satu lai bolee, la antua biking!. Antua biking, antua garis, antua garis di beta pung kapala ini, antua garis tarus tarus b'lang aa ini bole, om kaya nya bagus la antua bilang, maantap la beta bilang antua akang pung uang uang-barapa? Antua bilang, bayar sa dua pulu lima ribu langsung beta bayar mar antua bilang, kalao mo datang gunting rambu, datang sa disini aa kalu ose gunting rambu dua kali beta kas gratis satu kali antua bilang bagitu, tapi beta seng datang-datang di antua la', barang seng ada uang ni tapi beta biasa kalo di kampong itu, kotong gunting rambu di pante beta pung <hesitation> apa? Sepupu satu dia kang tau gunting rambu, jadi beta suru dia' yang gunting. <noise> dia pake gunting, sisir, deng silet, dia pung gaya cukur juga beda deng, o' orang-orang pangkas ni, dia pung gaya cukur beeda, maka nya, beta lebe sanang cukur di beta pung se' sepupu ini, <hesitation> lebe bagus, daripada kotong pigi cukur di tampa pangkas.